أنا بتظاهر إذا أنا بدّي إنتئل على بلد جديد وكيف بدّي إتعرّف على النّاس هونيكة الّي هنّي بي كونو ناس جدد مِشان أنا لمّا بدّي روح عا هالبلد هيدي بأرجي النّاس إنّي أنا كتير حضاريّة، أنا حابّة هالبلد حابّة عيش فيّا وحابّة إنّي كفّي حياتي فيّا لأنّي انتئلت من مرحلة لا مرحلة حتّى كفّي حياتي فيّا، وهيّ هيدي البلد أنا اخترتا حتآ تكون مُريحة لكل شي لشغلي، لبيتي، لوليدي، لعملي، وأنا بفضّل إنّي البلد اللّي بدّي روح عليّا تكون مأمنتلي كل أساليب الرّاحة متل ما أنا حأعطيّا كل أساليب الّي هيّ بتريّحا متل أنا نشاطاتي الّي عندي ياهُن بئدر في- فيدُن فيُّن وبئدر أنا أتعرّف على ناس هُنيكة وأعمل ص- صداقة معُن أعمل أصدقاء وهنّي يكونو أريبة منّي وأنا كون أريبة منّن حتّى أنا أحكيلُن عن بلدي وهنّي يحكولي عن بلدُن أنا من شان هيك.